Oshimaliwa otashi vulu oku landa enyanyu. Shampa ashike omuntu ena iimaliwa kehe thimbo okwa nyanyukwa ashike. Iimaliwa otayi vulu oku landa ehafo, ngele omuntu okuna iimaliwa ndele okwa pumbwa sha ota vulu ashike a ka lande mbala mbala. ngawo enyanyu olyeyapo nale. Maara ngu keena iimaliwa a hala sha. keena iimaliwa a hala sha maara kapena iimaliwa. ngawo ita vulu oku kala a nyanyukwa monkalamwenyo ye. Enyanyu ohali kalapo ngele omuntu ena iimaliwa. Ngele omuntu okuna iimaliwa ota vulu oku zapo nakuume ke yaka iyuvithe nawa. ya nyanyukwa pamwe. Maara ngu keena iimaliwa ita vulu okuza po nakuume ke shaashino kena iimaliwa. Ngawo kapena enyanyu. Iimaliwa ohayi etapo enyanyu oshoka ngele omuntu okwa okwa pumbwa sha. nande omendeelelo nee. shampa ashike ena iimaliwa okwa ka ninga shoka a hala. ngawo enyanyu opo lili. na opo tali kala. na otali kalapo